Fomba fiasanà hidim-barangarana, hidim-barangaragna dia lakile ampiasaina akeo, igny zany a dia misy zanaka lakile bitika zegny asofoka misy dombaka ansinihana ananjy, rehefa voakitika igny dia mivoaka lavalava zany rahan'ny hidim-barangaragna igny dia lasa mihidy varangaragna, kitihina koa igny amin'ny magnaraka dia miherigna akagny ndraika koa i vin-draha pelapelaka igny aminanzy a dia lasa mivoy varangarana avy akeo dia mahatonga fiarovana sady fangalana rivodrivotra aminà tragno avy akeo.